Ny maily voaraiko isankeriñandro zañy farafahakeliñy izy io eo amy dimy eo da ny farafahabeañy eo amiñy dimy amby folo eo. Da ny momba añazy io izy izañy matetiky momba ny fangataha n'asan'olo te hiasa amiñy oriñasako ao.